Xenak re tee' nguxa' na nli zintanay thaj tiz ndamen lozi doktora' na nkaxey mbes xana miska re jwa'nba nli yis lomen entonzes, benta jwa'n nli zina azeitei, na nli zintana tee' xala thib ned ma'bana, benta azeitei taj jwa'nata ncholon, jwa'na ndoxkuan re jwa'n nchanba.